Ra zany môlô itao ode konandraha misy raha may regny ôhatra tômôbile may hm raha zany fampiasan'ny pompier matetiky e ôhatra tragno may regny zany ampiasaina zany kôfa misy môtro, zany hoe misy gazy zany agnaty raha io akao tsy tian'ny môtro mahafaty azy ampiasainy kôfa misy raha mey ô misy raha ts- misy karazagna dorotanety regny e regny ampiasainy azy.